Pues jue yëdun tyun ji'im jedun mat'sëp ma tyekën myaj yuxëp myaj pedëp jadun yëdun tyun yë pëtkë tyam myaj yuxëp myaj pabetëp pux tijatyë pet pësëmëp myaj kaspësëmëpjadun yë petkë dun tyun.